Aleo mandoa lafolafo kokoa mividy legioma biolojika satria <hesitation> iny no mahalava andro hiainana kokoa raha ohatra ka te hitsinjo ny ho avy <hesitation> ary te ho salama foana.